مع تطوّر التكنولوجيا وجود الأنترنت وجود التّلفون بين إيدين كل النّاس صارت كل العالم تقريباً بتعيش لحالا وقليل ما تكون عم تعْمِل اجتماعيات وتكوّن صداقات وتكون عِندا مهارات تتعامل مع الآخرين لا هيك المهارة الّي بتمنّى امتلكا هيّ مهارة العمل الاجتماعي، لإنّو مهارة العمل الاجتماعي بتزيد من إنتاجيّة العمل وبتخلّي الفريق يِقدر يزيد خُبُراته ويزيد إنتاجيته ويزيد كمّية الشِّغِل كل ما زادت عدد العالم إلّي عم يشتغلو مع بعض، لأنّو كتير من الصّعب إنّو العالم بي مُختلف الأراء ومُختلف الخلفيّات و ومُختلف الثقافات إنُّن يئدرو يتعاملو كِلُّن مع بعض. لا هيك <hesitation> مهارة العمل الاجتماعي هيّ كتير كتير مُهمّة لحتّى نزيد إنتاجيّة العمل.